Chemo ek'uxik ri tya'j xtiq b'an rech xtch'iij jrub'q'iij nim q'iij xtk'uu ri ritya'j ri tya'j k'o ri xk'oken wnaq kb'an ataq kei'taaj ri chiij mu che ju chkoplaal mu jun waakx neri'xtel chu swoon chemo xk' xik ri tya'j xtb'anik kwotz'xik mu ktzuyb'xik psib' kok atz'oom chriij, i kjak'iik k'ook rjak'ik kb'anik, ktuyb'xa'n pu rwi'siib' rech nim kir chiij kchi'ri tya'j i xuq kee kb'anik ajwi' ya wu rab'anik rkp uxik tya'j ajwi' kumo kyoqooq k'o ki kk'eyxik ri nk'eej ch'iich'ri ki'pnou tew ento ki'yo'quul chi'pteew kirmol kir tz'aaq riib'tew chi'chrrij kir ch'iij jrub'jnoob'xtiqk'uu ty'aj qaqchee xtb'an ni xtq'eyik ni xtchuqnik utz tya'j te taq ya xtqaaj tiq tiij xtk'ameluul kçhi' ju q'iij mu k'eeb'q'iij recha tzajnik ri teeq chrrij, tcha'jik xtqatik i xtb'aan rya'l mu xtwotz'xik chemo ri chemo ri tya'j ri k'u'tlik no'j re ri xk'ken kep kimb'iij xuq nim re tya'j kir ch'iij kchqijsik nab'ey ksoo'q chu q'iij tek'chi' tek'chi'ktzuyb'ix ptzib'kyo'qook nim atz'oom chriij te'q ya kraaj ri wnaq a rb'i'xik k'ri ri tya'j ri ktzuyb'xik pur wi'sib'mu kook atz'oom chrrij, ktaxax kb'ixik chre, rech te taq ya kraaj xtijik tch'aaj xuq kee tcha'aaj riij i xtok chu q'aaq are'xki'lwik chemo rb'anik mu ya sea pur ya'l mu pjk'om iik, mu xtwotz'xiik nu'j kee rk'uxik ri tya'j kb'anik xk'oken.